So, ok Nahabwekyo ebyokurya ebikuyamba kureeta amaani haroho muhogo, haroho ebitakuri, haroho ebinyoonga, haroho na bwaise, nibyo ebi ebyokurya ebikutuyamba kureeta amaani mumibiri yaitu